An, ia, ino desihimififikatera ndaraiky zen̈y mifanohitry amin’ny raha fa nivolanko tio in̈y koa fa angala hamandoan̈a amin’ny rivotro zen̈y. Misy raha apetaka io aviô aminjay zen̈y hitroan’ny raha io aminjay zen̈y ihamandoan̈a jiàby ke mivadiky maiky zen̈y rivotro karà zen̈y.